Dessert zakeko amin'olo hoe sara andramana: gâteau, de tarte koà zao sara raha ohatra ka hoe andramana ho an'ny le mbola tsy nagnandrana, opéra, de glace koà, de koba, de agnatiny koà tafiditra agnatiny salade de fruits.